والله انا لو اقدر اسافر ابي اسافر على مصر جمهوريه مصر العربيه انا بتفرج على الاثار اللي فيها وازور منطقه الاهرامات وجذور القاهره القديمه والجامع الازهر والمناطق الجميله فيها الاثريه فيها مناطق لها الاف السنين وهي معروفه انها بلد الاثار وكده يعني ان شاء الله قريب لو كان متاح